"اكتر شيء طريف هو مقلب من واحد من صحابي كان بيكلم والدته في التليفون بعدها صاحبي التاني قلد صوت بنت ووالدته صدقت أن هو قاعد مع بنت وان هو بي في حاجة غلط يعني بتحصل ف <hesitation> دي كانت حاجة مضحكه جدا بالنسبالي وبالنسبة لي كل اللي كانو موجودين ساعتها"